Oli babé nubajé siduliin soni surubo sanaput, so soomé nang mayitee sén étulo. Mayitee mo mujuk mé, étulo yo éjinlo mé. Siduliin noli surubo saan uŋaar mé babé nusiil so sasu.